Ia, sakafon-drô Italiany àby io ndreky zen̈y, irô zen̈y malaza resaka fihinan̈ana paty, pija ndreky resaka rizôtô, io zen̈y ten̈a mampalaza irô. Avô zen̈y mi- mihina môjarela, rehefa lera irô tia man̈ano fromazy zen̈y môdizarelà fo zen̈y ampiasain-drô karà zen̈y.